ما بعرف كيف اسلك حوض أو مرحاض مسدودين ما ما عندى خلفية بهذى المواضيع ، لأنه زوجى هو دايماً يتصرف بهى الشغلات ، لكن أنا ما سبق إلى وتعاملت معهم نهائى ، وإن الحمد لله ما سبق اصلاً وانسد عندى شى حوض أو مرحاض ، ما جد مريت بهى القصة.